אִיֵּה, אֶל-פַּן יְקַדֵּר יְכוּן עַנְדוּ אֶתְ'יר סַלְבִּי פִי אֶל-מֻגְתַמַע אִלָּא מָאקַּאן שִי פִיה תְּוְגִיה וְלָא מַסְאוּלִיָּה, אִלָּא קָאן אֶל-פַּן קַיְּנַשֵּׁר אֶל-עֻנְף וְאֶל-קְרַאהִיָּה וְלָא קַיְּשַּׁגַּע עַל אַפְכּאר חַאִיבָה, רָאח קַיְּאֻת'ר עַל אֶל-עְקוּל חֻ'צּוּصָאן דְיַאל אֶל-סְעַאר בְּחַאל אֶל-עְלָאם. אֶל-פַּן עַנְדוּ קֻוַּה קְבִירָה, יְקַדֵּר יְגַ'יּר כֵּיףַאש נַאס קַיְּשֻوفוּ אֶל-דֻנְיָא, וְלָקִין מָשִי אֶל-פַּן הוּוֶה לִי חַאִיב בַּלְקִי אֶל-טְרִיקָה לִי קַיְּסְתַעְמְלוּה בִּיהָ, חַאס אֶל-פַּנָּנִין יְכוּנוּ וָעִיִּין בִּרְסָאלָה לִי קַיּוַסְלּוּ, בַּשּׁ יַבְקִי אֶל-פַּן וַסִילָה דְּיַאל אֶל-חֵיר וְתַרְבִּיּה, מָשִי אֶל-עַכְס.